Sanga tao bisnis anana ndia Ita harus fokus lo hal-hal yang tao na bisnis a menarik, nanoka pertama ndia Ita harus tui Ita kisan a Ita harus tao hatoli terus Ita harus pake bahasa yang menarik terus Ita tao lucu-lucu atau Ita tao pendekatan yang malole nanoka te Ita tao alasan noka bisnis.